Naondoaa nawasha moro, kaniwasha moro naubharika mlinga lukwenyi, naondoa mchele wakwe na fuva mchele, nafunyaa wendofilavia ni mchele nkani mali yahoo nalambua mlinga okokwa kweli ni chemka, nabhike mchele wakwa, kanibhike mchelee napunguza kwanza mlinga nabalansi kwanza mlinga nikiwa namlinga huomchifuki huo mchele huu, nabhikia mchele wakwa naa napikia na mafura kama imaliao napunguza moro nale- nale- naleka moro ufikaaya na kunika kamimu, kia kadu na- nalambua mchele wakwe nakaluta, kani kaluta nalambua wao waendelea kuya, naongela mlinga taduko lililo ongela mlinga, halafu nabhikia moro kagu tami pikia moro kagu nalikaho tami chalowa baadae nalambua maendeleo kakwe nakaluta niongela mafura kadu naongela hea navungila moro kabhu, kabhubile moro kabhu, kabhubile moro kabhuhu nahenda he naendelea na chiwi takua tingi nkamucha na laluta lubhana kuleya yuke wakinusha kindokichaa basi nakuta moro uyotobhu na na upo kijokema.